L'ai sentü chë vade vivi ënt ün'autra ënt ün autre pais, vurìu savei perché. L'as cambià travai u l'as truvà ün omu, a m'piazarìa savei i mutìu perché t'cambia pais